जु हमा देश ची वेमा सबसे ज़्यादा ल्वोकु ते क्रिकेट खयन पसंद ची अर यू हर एक इंसान ते पसंद ची चाहे उ छोटू वो चाहे उ बड़ू वो वेगा आलावा फुटबॉल वेगि कब्बडी बैडमिंटन वेगि वॉलीबाल वेगि यु खेल भी लवकु ते खयन पसंद छिन।